Ngë e di esattamenti, di vetëm se a fermentazioni mënd ndihënj sa të <hesitation> sa të sviluparënj determinati ghuste e makari anki mënd modifikarënj u prodottu radicalmenti.